Allviilaiv liigus viih üles ja alla niimuudu, et täl ummaq suurõq paagiq, midä tä sis järest kas lask vett täüs vai <hesitation> lask jälki viist tühäs. Ja tuuga tä muut <hesitation> uma rasõhust ja sis <hesitation> lättki viih üles vai alla.